Ewa, anao zany koafa mandôky ein anao zany koafa manisatry, manisatry boka zany aminay, anao zany koafa manisatry vary na manisatry kabaka reny, <hesitation> mila ataonao juste zany, anao zany koafa anao reky zany tokony calculenao tsara basy firy kapoka mety aminakay, bakeo ty zaka ty laniko ty kabaka andrahoako ty sa karakory fa tsy ariarinao.